gott kvöld og velkomin í kiljuna þetta er síðasti þátturinn fyrir jól senda frá sér bækur það er Pálmi Gunnarsson sem er með skáldsögu og Egill Ólafsson með

ævisaga þessa merka tónlistarmanns við hittum ljóðskáldið Guðrúnu Hannesdóttur

að skoða barnabækur við sjáum barnabókahöfunda og heyrum hvað þeir hafa að segja um bækurnar sem þeir eru að skrifa loks ætlum við að kynna hvaða bækur bóksalar hafa valið sem bestu bækur ársins í mörgum flokkum við höfum gert þetta á hverju ári

undanfarin ár

á Hauki og Kolbrúnu velkomin það eru þrjár bækur sem við ætlum að fjalla um

ekki að byrja á bók sem hefur farið frekar hljótt

verið brugðið upp þeirri mynd af

að hann hafi verið snar snar galinn þarna sjáum við fyrst og fremst mynd af mjög

hann getur verið erfiður en á líka fallegar hliðar eins og er lýst í viðmóti hans gagnvart börnum það er dásamlegur kafli þegar hann og köttur tala saman ég held að þarna sé komin ný mynd af

það hvað kemur fyrir mann sem er orðinn hálfgerð goðsögn hann er einfari

vill fá að vera í friði en því lýsir Garðar gríðarlega vel hvernig þeir menn vilja gera sig að hluta af

hann vill kannski fá að vera einn og ekki vita mikið af þeim haukur það tók mig smá tíma að fóta mig í

textanum manni er hent beint inn í atburðarásina persónur eru nánast ekki kynntar til sögunnar þær bara mæta til leiks svo er smá vandræðagangur það eru

þekktir íslenskir menn sem ekki eru nafngreindir en ég held að lesendur hljóti að vita hverjir þeir eru ef maður er að leita að einhvers lags tæmandi úttekt á lífi hana ekki að finna þarna en eins og Kolbrún segir sem

svona dæmisaga um frægðina og hvernig frægðin leikur menn þá er þetta mjög áhrifamikið

sama hvort maður les ævisögu Elvis

mjög fáir sem standa með þeim allt til enda

svolítið skrýtinn veruleiki fischer kemur til Íslands fluttur hingað af hópi manna

smátt og smátt einangrast hann og á endanum eru bara hann og Garðar eftir í þeim vinahópi en Garðar er að lýsa vini sínum hann dregur upp fallegar hliðar á honum

stundum svolítið langt í að að skýra hvað liggi að baki hans hugmyndum sem maður kannski fellir sig síður við en þetta er saga um vináttu

áhrifamikið leikverk eða bíómynd þessa vegna þetta er mjög sterkt og óvenjulegt samband í

bókina því meir

finnst að allir geti lesið hana því þetta er þetta er saga um fallega vináttu dálítið

hvað frægðin gerir fólki hvað frægðin einangrar fólk og gerir það verkum

leggja á flótta prýðilega skrifað maður þarf að gangast inn á forsendur þessarar bókar litlar byltingar draumar um betri daga Kristín Helga Gunnarsdóttir og hún er að skrifa um yfir dálítið langt tímabil aðallega þó um konu sem flutti til Kaupmannahafnar upp úr nítján hundruð og sjötíu og gerðist hálfgerður bóhem Kristín Helga sagði hérna í viðtali um daginn að þetta væri

og svo kemur nóttin eftir Jón Kalman er prýðilegt dæmi um þannig bók

mjög vandasamt form og

lítur út fyrir að vera einfalt að safna saman sagnaþáttum og raða upp þannig

heild mér finnst eins og Kristín Helga sé

að flækjast milli þessa sagnasveigs og þess að skrifa skáldsögu ég veit ekki hvort henni

tekst nákvæmlega að gera það sem hún ætlaði sér

sem gengur ekki nógu vel upp þeir kaflar sem gerast í nútímanum þar sem Kristín Helga er komin nálægt samtímanum finnst mér stundum eins og hún missi

fókus sérstaklega finnast mér kaflar sem vel skrifaðir og renna örugglega margir eftir að hafa ánægju af að lesa

ekki hægt að líta

ákveðnum göllum í stíl ákveðnum göllum varðandi sögumann og ákveðnum ákveðnum göllum varðandi verksins ég held ég geti tekið undir þetta allt hún er best þegar hún er að skrifa einfaldan stíl og

mér finnst að þessi bók hefði þurft meiri og betri vinnslu ef maður er að hugsa um hana hugmyndafræðilega þá er það ekki það sem truflar mig mín vegna gengur ekki alveg upp kannski hefði hún þurft að taka sér meira frelsi sem skáldsagnahöfundur kannski stendur hún of nærri efninu skálda frekar en að láta veruleikann taka

það er sérstaklega

á tímabili finnst mér eins og maður sé kominn í minningagreinar þetta er safn af

efni í smásögu né

skáldsögu heldur við skulum loks taka hérna bók sem er óvenjuleg þetta er Patrick Modiano

tvö þúsund og fjórtán svo þú villist ekki í hverfinu hérna þetta er nýjasta bókin hans

að fá nýjustu bók

hún kom reyndar út eftir að hann fékk verðlaunin Sigurður Pálsson þýðir hana

franskan búning þetta er eins og sögur frá frá hinu fræga forlagi þetta er mjög vel þýdd bók og hún er mjög sérstök

það má segja að hún fari alltaf í óvæntar áttir

það er þannig að par hefur samband við rithöfund hefur fundið

og kemur með hana til hans og maður heldur að parið muni leika stórt hlutverk

fer rithöfundur að hugsa um

það fara að koma upp svipmyndir og smám saman fáum við mynd af gangi og segir hversu oft á ævinni gerist það að maður hittir einhvern sem mann virkilega langar til að hitta ég hélt að hann myndi svara sjálfum sér og segja einu sinni í viku þá segir hann tvisvar eða þrisvar á ævinni þannig maður allar persónur í bókinni bregða fyrir sig minnisleysi

hafa breytt um nöfn þær segja að atburðir geti ekki hafa gerst þær muna atburði öðruvísi en hin manneskjan

þetta er dálítið mikið bók um minnið í lokin skilur hún mann eftir með miklu fleiri spurningar en hún svarar en þetta er mjög vel ótrúlegur sagnaheimur og þetta er stórt verk sem liggur eftir

kasta og bíða eftir að fiskurinn bíti á ég var búinn með hundrað síður og

hætt að standa á sama svo svo

las síðustu hundrað blaðsíðurnar í einum rykk en ég held að þetta sé þegar maður er búinn með bókina langar mann

þetta er svona verk sem stækkar í huga manns að lestri loknum víkur ekki úr huga manns og mann langar ansi mikið að fara að lesa fleira eftir hann já tengja meira við þennan veruleika en þessi bók er dálítið eins og púsluspil

búinn og það vantar nokkur

stykki mann langar til að fylla upp í heildarmyndina mikið af barnabókum að koma út og við ætlum að reyna að gefa

ég hef lesið eina barnabók fyrir þessi jól dúkku eftir Gerði Kristnýju það minnir mig á það er svo vel skrifuð bók hvað það er mikilvægt að barnabækur séu vel skrifaðar ótrúlegt fyrir íslenskan bókamarkað að jafn ritfær höfundur og Gerður skuli gefa sig að barnabókum

góðir höfundar það verður að gefa börnum bók í jólagjöf ekkert barn á

fá bók góð skilaboð en Gerður er meðal

eftir við skulum sjá fyrsta hollið af barnabókahöfundum bókin ég elska máva fjallar um vinina Anton og

Pandóra

er dálítið skemmtileg skemmtileg stelpa sem klifrar upp í tré sem heitir Hallfreður les þar bækur

frið frá vinunum Anton er með

einbeita sér yfir daginn en í fyrsta kafla bókarinnar fær hann heimsókn um nóttina með bréf til hans sem fælist og flýgur út um gluggann

Anton er í raun í gegnum alla bókina að velta fyrir sér hvað er í þessu bréfi en það sem skiptir ekki síður máli

að næstu nætur

sest ljósvera á rúmið hjá honum og segist vera hann sjálfur þannig á næturnar þegar Anton heldur að hann sé að dreyma þá sest sálin við hliðina á honum að treysta innsæi þínu næstu daga því það mun reyna á þig mjög verulega hver tilgangur þessa atburðar var þegar vinkona hans Pandóra týnist þá skiptir máli hvernig hann bregst við Randalín mundi og

er bók fyrir fólk frá fimm til sex ára aldri í þessari bók sem fjallar um vinina sem eru

níu ára krakkar komast þau á snoðir um það að veitingastaður við Laugaveginn selji kjöt úr stolnum og pizzur með þau fara af stað og kanna það mál og leysa það svo sjá þau dularfulla veru sem er úti að næturlagi í garðinum hjá þeim með geislabaug og þau stelast út og komast á snoðir um hvað þar er í gangi og leysa það en síðan berast leikar norður í Eyjafjörð þar sem þau fá að taka þátt í ævintýrum sem gerast í kringum Sverris Hermannssonar þar leggja þau drög að því að eignast sitt eigið

teiknar fjölmargar myndir sem lífga upp á bókina og lyfta sögunni á æðra plan drauga dísa er

líf þeirra flækjast saman þegar dísa rambar á undarlegt

sem færir hana aftur til fortíðar þar kemst hún meðal annars að því að og það ber að virða og óttast myrkrið en þegar dísa rekst á lítið gæft skoffín er hún fljót að

til framtíðar taka það með sér í skólann í von um að ná sér niðri á fer allt á versta veg og hrindir af stað röð

eiga eftir að tengjast með örlagaríkum afleiðingum er frumraun mín á sviði ritlistar fyrir hana hlaut ég Íslensku barnabókaverðlaunin tvö þúsund og fimmtán og sagði dómnefnd hana jafnast á við bestu hún fjallar um stelpuna Sögu sem er sérstök fyrir það leyti að það tekur eiginlega enginn eftir henni dag einn mætir til hennar skugga Baldur hann segist vera kominn til að sækja hana þaðan sem hún hafi upprunalega komið sem reynist svo vera

kemur í ljós að hann er fylgjan hennar og þegar þau komast á áfangastað er þeim úthlutað hættulegu skuggans inn í þetta fléttast fortíð nútíð framtíð og alls konar flækjur og þurfa þau að taka á honum stóra sínum til að komast klakklaust í gegnum allar þessar þrautir ásamt því að treysta

á milli skáldsagan dúkka er fyrir átta til ellefu ára gamla krakka hún fjallar um Kristínu Kötlu sem fær að kaupa sér dúkku eins og allar stelpurnar í bekknum eiga þetta er dúkka sem virðist blíð og góð en breytist svo í eitthvað eilítið annað þetta er skáldsaga um vináttu sorg og söknuð en líka samstöðu það má lesa um það Egill í bókinni þinni skráðum að Páli Valssyni að þú ert kominn af íslensku alþýðufólki en hvað var það sem

þú hneigðist til til tónlistar ég vil trúa því að það sé

eins og þetta hét í gamla daga ekki fyrst um sinn en þegar ég er svona fimm ára

er kominn

margvíslega tónlist að þessu leyti að þetta var óperutónlist annars vegar og svo

alltaf í útvarpinu þegar Harry

ég var með henni í þessu hann hann var í miklu uppáhaldi hjá henni svo hittirðu Harry

fór með himinskautum þú þóttir hafa slíka

að það var rætt um að senda þig til Mílanó til náms í í klassískum söng ég var hjá bæði Þuríði Pálsdóttur

helsti kennari hún var á því að ég yrði að fara lengra með

að ég væri að míga utan í

já þá setti hana hljóða en þetta var mikil gagga Lund já alveg stórmerkileg og maður kemst betur og betur að því hvað hún var í rauninni tengd Evrópu og

menningarheiminum í Evrópu á sínum tíma allar götur frá nítján hundruð og þrjátíu á milli stríða hún syngur fyrir alla þessa kalla

gagga tekur þennan íslenska upp á arma sína sem þú gerir

hún er

að láta sína nemendur syngja

aðallega íslensku þjóðlögin þau passa mjög vel fyrir þá sem eru að stíga sín fyrstu skref og þau eru krefjandi líka þau eru einföld og

skýr og það er það er erfitt að svindla ef svo er svo er hægt að segja hún verður þessi hvati um leið og

hún fréttir af þessu þá líst henni ekki meira en svo á það

hjá þér hefur alltaf verið nákvæmur þú ert ekki eins og maður ætti bara að heyra þriðja hvert orð í rokkinu nei

hvað sem má nú segja sko þá hef ég í rauninni mjög takmarkað uppeldi af rokki ég er svona calypso maður sem ánetjast og kem inn í þjóðlagaölduna

að immítera á mínum fyrstu árum þegar ég er að spila músík opinberlega í skólum ellefu ára ég byrjaði fljótlega að fara troða upp með gítar að þá er ég að

þennan

pínulítið Dylan mjög lítið við förum hratt yfir sögu en þú varst í þremur hljómsveitum sem allar eru

upp í stuttu máli hvað þessar hljómsveitir voru hver fyrir sig ef ég súmmera upp og segi í fljótheitum þá er spilverkið þessi sem kom frá Ameríku

eru dálítið evrópski arfurinn ef er hægt að segja það svo eru Stuðmenn

við vorum að vinna í stúdíóum í Bretlandi Stuðmenn að það var ekki nokkur vegur að menn skildu hvað við vorum að

áttuðu sig ekki á þessu það er svo greinilega gæfa hjá þér að þú lendir þarna í eins konar

með félögum sem þú vinnur meira og minna með allan allan ferilinn ég ætla bara að segja það kollegum mínum til hróss að þetta voru náttúrulega allt saman menn sem voru fremstir meðal jafningja þeir voru afburðamenn hver á sínu sviði

hljóðfæraleikarar ef því var að skipta

Valgeir bjólan Þórður Árnason Tómas Magnús Ásgeir Óskarsson Jakob Frímann á þessu sviði eru þetta menn sem eru

afburðamenn svo er allur þessi ferill þinn í kvikmyndum og leikhúsi þarna ertu líka

í tónlistinni það má eiginlega segja að á tímabili sértu

já þú ert aðalmaðurinn já kannski og það var oft stutt en ég reyndi að réttlæta það fyrir sjálfum mér að þetta væri gott fyrir mig það væri gott að fara úr músíkinni yfir í leikhúsið og svo fara aftur úr leikhúsinu yfir í tónlist svo komst ég smám saman

að því að það var oft og tíðum óvinnandi vegur ég er að lýsa því þarna þar sem ég er kominn í að leika jarlinn gráa í Ríkharði þrjú

erum að vinna með breskum leikstjóra sem tekur þetta mjög alvarlega og skilur ekkert að jarlinn grái

það var óskiljanlegt það var ekki hægt fyrir hvað að syngja með popphljómsveit fara til London og og reyna

að meika það þá áttaði ég mig á því að það var ekki hægt að þjóna þessum tveimur herrum leikhúsið þar sem er fullkomið

dálítið

endalaust og og enginn veit hvað verður og það er lagt upp með eitthvað og kannski kemur ekki til baka og og allt það mér finnst svolítið skína í gegnum þessa bók þessi trú að listin sé góð og göfug að hún hafi mikið gildi hún sé góð fyrir börn

góð fyrir mannfólkið ég held hún sé alger frumforsenda fyrir lífinu ég held að sá sem ekki skynjar list fari á mis við lífið

hún kennir svo margt bara þegar menn nálgast hana

reyna að tileinka sér hana það er þessi auðmýkt sem þarf að vera tillitssemi eins og í músík þegar þú spilar með öðru fólki þessi hlustun sem þarf að vera í gangi þessi virðing og þessi þessi jöfnuður og allt þetta sem hún kennir okkur og þessi heimur sem hún opnar okkur og þá er ég ekki að gera lítið úr fagurfræðinni sem ég held að sé eitthvert það besta element sem

hver maður finnur hjá sjálfum sér þegar hann skynjar fegurðina og verður svo að segja ástfanginn af lífinu sínu lífi sér í lífinu þetta held ég að sé forsenda þess að geta verið til takk fyrir það er orðinn árlegur viðburður hjá okkur að fjalla um verðlaun bóksala það eru bækur sem bóksalar

nokkuð margir flokkar þau eru komin Anna Lea Friðriksdóttir og Björn Halldórsson voru

er kosning bóksala þeir velja bækur sem þeim líst líst best á

við ætlum að byrja

þrjú sæti í hverjum flokki í þriðja sæti er þín eigin goðsaga eftir Ævar Þór Benediktsson sjálfstætt framhald af þinni eigin þjóðsögu sem kom í fyrra svo deila fyrsta og öðru sæti annars vegar mamma klikk eftir Gunnar Helgason og

eftir Ragnhildi

hæpið að kalla barnabók ég myndi frekar hafa hana í og öðru sæti björn við ætlum að fá þýddar barnabækur í þýddu barnabókunum er David sem er í þriðja sæti með grimmi tannlæknirinn og í öðru sæti er það

svo í fyrsta sæti er David

aftur á kreiki með strákurinn í í þriðja sæti drauga dísa eftir Gunnar Theodór Eggertsson öðru sæti vetrarfrí eftir Hildi Knútsdóttur blóðug og góð

í fyrsta sæti sem fékk jafnframt íslensku barnabókaverðlaunin í ár er

í þriðja sæti hvít sem mjöll eftir salla

og Finch eftir Jennifer

í öðru sæti svo er skrýtinn flokkur handbækur og fræðibækur það er svolítil ruslakista stundum bækur héðan og þaðan en hvað hvað hvað er þar það er Margrét Pála Ólafsdóttir gleðilegt uppeldi svona fyrir alla foreldra í öðru sæti þær ruddu brautina eftir Kolbrúnu Ingólfsdóttur með meiru

í fyrsta sæti er það þyngsta bókin í flóðinu stríðsárin eftir Pál Baldvin stríðsárin

þrjátíu og átta til nítján fjörutíu og fimm bókin sem er efst

og handbóka eftir Pál Baldvin Baldvinsson svo ætlum við að fá næst bestu ævisöguna þar eru tvær stórar bækur eða í stærra broti sem deila öðru og þriðja sætinu og svo tjöllum við okkur í rallið eftir Guðmund Andra Thorsson og Nína s eftir Hrafnhildi Schram þær eru í öðru og þriðja sæti saman svo er þessi svolítið óvænt

Sigmundur Ernir Rúnarsson með

gat á myrkrið eftir Bubba Morthens í öðru sæti stórskemmtileg bók eftir Kristínu Svövu Tómasdóttur

og fyrsta og mjög verðskuldað að mínu mati frelsi eftir Lindu Vilhjálms sem bóksalar velja sem bestu ljóðabókina ljóðabókina á þessu ári af mikilli flóru í ár já þar er í þriðja sæti

sem ætti ekki að koma neinum á óvart enda hlaut hún hlaut hún norrænu verðlaunin í ár í þýðingu Jóns Halls Stefánssonar svo er það besta íslenska skáldsagan samkvæmt nýja bókin hennar Sigurðardóttur í öðru sæti höfum við dimmu eftir Ragnar Jónasson og í fyrsta sæti er það Auður Jónsdóttir með Stóra skjálfta það er bókin sem bóksalar velja sem bestu skáldsögu ársins þessar bækur fá miða utan á sig í

gefið til kynna alla vega fyrsta sæti í hverjum flokki það mun vera límmiði á þeim

hægt að spjalla við okkur þakka ykkur fyrir þá er þetta komið fram við

barnabækurnar til níutíu og níu ára ég blanda saman Völuspá þjóðfræði spennusögu og fantasíu hún gerist á tveimur tímum fyrra tímabilið er í dag og þar eru Embla og Baldur sem fara í heimsókn og vinna hjá afa sínum á

þau fara að leita og lenda

tvö hundruð og fimmtíu árum síðar og þá blanda ég saman Völuspá og þá kemur í ljós hvort hvort spádómar Völuspár rætast þar sem góðir menn munu fara bókin heitir vetrarfrí og fjallar um tvö systkini sem heita Bragi og hann er tíu ára og Bergljót hún er fimmtán ára bókin byrjar eins og venjuleg unglingabók Bergljót er á leið í partý og ætlar að fá sér rauðvín og hösla strákinn sem hún er skotin í en þá koma þannig að þau þurfa að leggja á flótta og bókin fjallar um flótta þeirra þau fara víðs vegar um landið og reyna að bjarga lífi sínu mamma klikk er ekki bara

ein stór pæling í því hvað er að vera venjulegur hvað gerist þegar krakkar ná ákveðnum aldri og hvað breytist í þeirra augum og eru þau venjuleg þannig að ég reyni hafa þetta á tveimur plönum það er fyndið fyndið fyndið en undir niðri er eitthvað skrýtið sem og langflestir verða mjög hissa og fletta jafnvel til baka og reyna að byrja upp á nýtt

tókst að koma með tvist í lokin á Skuggaskeri er þriðja og síðasta bókin um

og þetta er um krakka sem strjúka að heiman vegna þess að fullorðna fólkið hefur brugðist þeim það ríkir stríðsástand heima hjá þeim í Fagradal þannig að þessir krakkar hrekjast að heiman og fara á litlum bátum út í sem er lítil og skrýtin og dularfull eyja úti fyrir landi og þar gengur þeim ágætlega og þar er ýmislegt dularfullt sem

í þessari lokabók kemur í ljós að hræðileg

hafa líka hreiðrað um sig á

hafa illt í hyggju og krakkarnir þurfa að glíma við það en það tekst þeim með leggja þau sitt að mörkum til að sporna við stríði í heiminum og stuðla að friði ekkert minna en það þetta eru mjög skemmtilegar bækur og fullt af myndum

unglings er sagan af Sölva Daníelssyni sem er fimmtán ára Garðbæingur sem er sendur

á land í sveit til ömmu sinnar

hann fær þær fréttir að mamma hans og pabbi þurfa að strita aukalega eitt sumar til að bjarga fjárhagnum pabbi hans fer á sjó og mamma hans að vinna á spítala í Noregi í sveitinni mæta Sölva nýjar áskoranir hann hefur verið sviptur

ekki með netið hann þarf að taka til

þarf að kynnast fólki á ýmsum

þarf að gefa þessum svokölluðu bókum sjéns jafnvel

og öðru slíku þetta reynist honum erfiður tími en þarna fær hann tækifæri til þess að stíga út fyrir þennan ramma sem hefur verið að

honum svo erfitt fyrir í lok sumars stöndum við hugsanlega uppi með nýjan Sölva Pálmi Gunnarsson tónlistarmaður söngvari bassaleikari skáldaga eftir þig sem heitir hark það er ekki nóg fyrir

tónlistarmaður eða hvað jú það ætti að vera nóg en ég hef svo gaman af þessu gaman að prófa og láta reyna pínulítið á sjálfan mig þú hefur skrifað um veiði og þú skrifaðir bók sem hét gengið með fiskum og hún fékk reyndar mjög góða dóma í þessum þætti man ég já ég man eftir því að ég var mjög þakklátur fyrir það hvað þið fóruð vel með mig þú áttir það skilið þetta var þetta var mjög fínn texti hjá já takk fyrir það ég er búinn að skrifa dálítið dálítið mikið af pistlum í gegnum

einmitt um veiðina og umhverfismál og það sem er mér hjartfólgið en þetta er

blunda lengi í mér að koma þessu í þennan farveg ég sagði einhvern tímann að bókin væri hálft í hvoru óður til íslensku

mannsins eða manneskjunnar sem lætur ekkert stöðva sig á að nefna eina þekkta jarðýtu sem ég

stöðva sig ég hef alltaf verið svolítið hrifinn af því aðalpersóna þín er er útgerðarmaður sem á sér þetta er rosalega klikkuð samsetning þetta er forríkur ungur útgerðarmaður sem í rauninni ræður yfir litlu sjávarplássi úti á landi hefur öll tök þar er með þennan draum um að verða verða óperusöngvari það gengur ekki alveg upp vegna þess að hann er ekki alveg ja hann er laglaus við orðum það þannig en hann lætur ekkert stöðva sig og fer sínar leiðir og þegar hann tapar

kemur það eitthvað þarna inn að þú ert frá Vopnafirði

búinn að kynnast svo mörgum trukkum og ég ég hef dálæti á þeim

mér finnst það dálítið skemmtilegur eiginleiki að setja undir þig hausinn og láta öldurnar ekkert stöðva þig þú bara veður í þær en hvaðan kemur þessi mikla sköpunarþörf þín

nú ertu að skrifa skáldskap hefur skrifað um veiði varst að læra að skrifa kvikmyndahandrit og svo skilst mér að þú hafir einu sinni verið að mála líka það var nú frekar ómerkilegt nei ég má ekki segja það þetta var fjandi fín tilraun hjá mér

var á Laugum í Reykjadal þá var þar maður sem kenndi okkur smíðar og var duglegur að hjálpa þeim sem höfðu áhuga fyrir málverki ég var einn af þeim og ég lærði pínulítið hjá honum og endaði á því þegar ég útskrifaðist frá Laugum hélt ég málverkasýningu í sem var mjög fín og flott og ég

ábyggilega tuttugu

efni í eina bók ég ég

hef aldrei séð tangur eða tetur af þeim síðan ég veit ekkert hvert þær fóru en en þetta var mjög skemmtilegt en þú hefur mikla

skrifa skáldsögu vitandi í rauninni ekkert í minn haus þannig lagað það er er áskorun ég ég hef gaman af þeim þannig að þú ert svolítil jarðýta líka ég veit það ekki jú kannski svolítið Pálmi hark þakka þér fyrir að koma

fimmta ljóðabók Guðrúnar Hannesdóttur og er hún tilnefnd til Fjöruverðlauna fyrir hana fremst í bókinni er vitnað í orð skáldsins vitund okkar getur vakað í tveimur eða fleiri ólíkum víddum samtímis og milli þeirra verið greiður gangur blinda eða

ljóð getur haft víðari skírskotun en þegar ég skrifaði það var ég með í huga okkur sjálf sem þjóð þjóð sem hefur fetað í fótspor annarra mjög háskalega slóð og vægast sagt á hæpnum forsendum blinda eða ég legg lófann á öxl þína það ert þú sem veist hvert ferðinni er heitið sérð jafnvel til beggja handa þó aldrei hvarfli að þér að horfa um öxl hnakki þinn nú nær blóðið okkur vel í skóvarp slóð okkar óræk rétt eins og banvænn halinn hátt upp á bak vaka hin algenga

við sólarupprás sá ég lítinn fugl tylla sér á tá og drekka einn af blaði maríustakksins í garði mínum mér hefði ekki orðið meira um þó ég hefði unnið úr dropanum gull borið hann í blind augu mín eða drukkið hann sjálf til að öðlast á ný svona sér maður ekki hverjum degi en

minni á að sé legið á þessari jurt að nóttu þarf hvorki að óttast illa drauma né neitt óhreint í svefni þetta er búið hjá okkur í kvöld þetta er síðasti þátturinn fyrir jól ég óska ykkur gleðilegrar hátíðar og góðra þetta er síðasti þátturinn fyrir jól ég óska ykkur gleðilegrar hátíðar og góðra